هند یو متنوع کلتور لري چې بې شمېره ژبې، مذهبونه، او دودونه لري. د هند د کلتور په زوړوالی کې هندو ازادي، بودیزم او اسلام شامل دي. د هند موسیقي، رقص، او هنرونه د نړۍ په کچه پېژندل کیږي. د هند زیات فستیوالونه لکه دیوالی او هولی د خلکو په ژوند کې ځانګړی رول لري.